صلاً بالعادي ما ما أسمع موسيقى بصراحة، بس يعني إذا صار، إذا صار يكون بس يعني نوع واحد اللي هو يكون هادي، ما أجدر أسمع شي أحس إنه صخب ويوجع راس وما أدري إيش، ما أحب كذا بصراحة، أحب إنه تكون هادية يعني هادي، بس إذا سمعت يعني إذا سمعت بسمع بس نوع واحد.